हम्मर खानामे बहुत मेलके पौष्टिक तत्व हैं यदि हमरे लम्बा समय लुक्का उ मेलके खाना ओहके जुगाइक चाहत होइ तौ हमरे उ खाना ओहके सुखाके धरे सिकत होइ । उबालके धरे सिकत होइ, कुइ तेलमे फ्राइ करके धरे सिकत होइ, घाममे लगाके धरसिकत होइ या सुखाके डार सिकत होइ या जुड जगामे हमरे राखे सिकत होइ । काहिकि यदि हमरे यि मेलके खाना ओहके अइसन बिधिति धरब तौ हम्मर खाना लम्बा समय तक्का जुगल रिहि आउर हमरे यि खाना ओहके हम्मर <noise> इच्छा अनुसार जब फेर हमरे खा सिकत होइ । उहिमारे यि मेलके खानाके बिधि बचैना बहुत बढिया है ।